Ku nõid um minno muutnuq pinis, sis ma proovi tõisilõ inemiisile märko andaq. A ma pelgä, et nä ei saaq must mitte midägi arvo, selle et ma mõista õnnõ haukuq ja pukõq ja niutsuq ja. Vet <laughs> ma piät sis tuud tegemä, egaq ma muud ei mõistaq tetäq, sell et ma olõ pini, ma ei saaq kõnõldaq.